जो भेडिया रो चे काई। जुन्द माच जालने से उसे संतुलित्र सुप्से पहे। सुप्से ओगल काई जे भेडिया रो चे काई तीन बुजुर भेडिया का जे ओगल करे। अते चे काई तीन रे पुछल जवान भेडिया अते तीन रे। परपली भेडिया ने रोहे चे तीन रा पीड़िया का जे करे। अते फिर जवान भेडिया रोहे। अते तीन रा पीड़िया ने अते तीन रा पुछल काई लीडर राखे किती तेहें जे सुरक्षित रहे।